Me ndërpres t'rrymës na e kontrollojmë rrjedhën e energjisë elktrike. Ndëprersat janë pajisje mekanike që e hapin ose mbyllin qarkun për me leju ose me ndëpre kalimin e rrymës. Ndërprersat përdoren edhe për me mbrojtë sistemin elektrik, si në rastin e ndërprersave automatik, që nalen vet kur ka mbingarkesë ose qark të shkurtë.